<hesitation> Anjara asan'ny famelan-keloka amin'ny fiaignana a karaha hoe sy hitana alahelo amin'olona igny kosa zany anao raha ohatra zany ka olona igny nagnano raha sy nety taminao na nisy disadisa tamindreo roa de mamela heloka ananjy anao dikan'izany zany hoe, sy mitana alahelo agnat- aminao akao, sy sisy raha hankignina zany sisy raha ankigninao koa aminanjy zany e, fa efa hoe vitan'iny de vitan'igny si zany le raha.